විශාල පිරිසකට <hesitation> ඉදිරිපත් කිරීමක් කරද්දී නම් <hesitation> ඇත්තටම ඒකට හොඳම <hesitation> සූදානමක් වගේම <hesitation> ආත්ම විශ්වාසයක් තියෙන්න ඕනෙ. මොකද බොහෝ දෙනාට <hesitation> විශාල පිරිසක් දැක්ක ගමන්ම <hesitation> ඉතාමත්ම <hesitation> පීඩනයට ආතතියට <hesitation> කලබලයට පත් වෙන්න <hesitation> ඉඩ තියෙනවා. ඉතින් මම හිතන්නේ <hesitation> විශාල පිරිසකට අපි ඉදිරිපත් කිරීමක් කරනවා නම් <hesitation> වඩාත්ම හොඳයි <hesitation> අපිට පින්තූර පාවිච්චි කරලා යම්කිසි <hesitation> ඉදිරිපත් කිරීමේ <hesitation> සටහනක් ඔවුන්ට <hesitation> ලොකු තිරයක පෙන්වන්න පුළුවන් නම්. මොකද අපිට එතකොට ඔවුන්ගේ අවධානය අපි කෙරෙහිම තියාගන්න පුළුවන්. මොකද මිනිසුන් වචන වලට වඩා ගොඩක් <hesitation> රූප වලට <hesitation> සංවේදීයි <hesitation> ඒ වගේම ආකර්ෂණය වෙනවා කියල මම අහල තියෙනවා. ඉතින් ඒ රූපත් එක්ක <hesitation> අපි කරන ඉදිරිපත් කිරීම <hesitation> අපි කතා කරන දේවල් මතක තියාගන්න <hesitation> මේ පිරිසට <hesitation> පහසුවක් වෙනවා. ඉතින් ඒ <hesitation> රූප සටහන් එක්කම <hesitation> අපි කතා කරන දේ <hesitation> ඉතාමත්ම ආස හිතෙන විදියට <hesitation> විනෝදයෙන් කියන්නත් අපි උත්සාහ කරන්න ඕනෙ <hesitation> අපේ කථාව කොච්චර ලස්සන ද <hesitation> ඒ අනුව තමයි ඒ පිරිස තෘප්තිමත් වෙන්නේ.